زه به له تلویزیون پرته ژوند غوره کړم، نه له موسیقۍ پرته. ولې له تلویزیون پرته؟ تلویزیون معلومات، تفریح او بصري تجربې وړاندې کوي، خو اکثر وخت د ناستې او غېر فعاله مصرف لامل کېږي. ولې موسیقي نه‌شي پرېښودل کېدای؟ موسیقي د احساساتو ژبه ده, خوشالي، غم، الهام، انرژي، تسکین، روحاني ارتباط.